Zunzɔnɔ, dayuurɔ la sagiresi la wɔbekinɔ, n ni kɔ'ɔm ɛɛra yu'uŋɔ kankaŋi. Ba eere wa me vuurɛ de la, ba ni ɛɛra la dia ti ba di yu'uŋɔ, bala la, la san dɛna la beyiine, ba ni bɔna la ba bɔŋa zi'an, ba yogero la puan bii ba yulega zi'an ba san dɛna la zunzɔnɔ, ba ni bɔna la bilam ti yinɛ san ma'ɛ ti ba nyaa yese na ɛɛra dia. Dayuuɔ ŋwana wa, yinɛ san ma'ɛ a yese mɛ na ɛɛra ti a bisɛ a san nyɛ sukaam bii a san nyɛ sɛla ti a lugɛ. La me san dɛna la zunzɔnɔ la ba eeri mɛ ti ba bisɛ na wan nyɛ di sɛla di yu'uŋɔ la, bala yu'uŋɔ la ba ni kɔ'ɔm ɛ la bala, ɛ di ta yilegɛ beere.